Konfuta domari keyɓoard dum atappata domari yeso alluha mai dum alarata ɓanda nonno ɓo domari ha awatata ɓoggi jei usɓ ma ɓeɓo jei charji